أنا أفظل إنه أرسل رسالة نصية، لإنه ما أحب الكلام بالجوالات كثير، ما أحب كثر الأسئلة والإستفسارات، عشان كذا أنا من الناس اللي تفظل إرسال الرسايل، وكمان إنه ميزة الرسايل إنه أجدر أعبر وأكتب كل شيء أبغاه بدون ما في إحراجات أو شيء.